Do të preferoja të mësoja të luaja në një instrument sepse më pëlqen ideja e të krijoj muzikë në mënyrë të pavarur. Të luash në një instrument si gitara o pianoforti do të më lejonte të shprehja emocionet të imet dhe të kompozoja këngët të imet.